Ayaa akimat robo kolong nginaa, eyakar ngikilingaa asakana asakanari jik naesakarea jik yau jik kidorok anaui anakeng tonok jik akim anawi anakenga tonouk jik akim nakeng lakini tokona naurienikinoria mam vile niesakari labda egakar tokona akimat naka ngide ngide lu anyut kolong ekaas anyut kolong ngabeur apetarosi kolong ngido emekis akimat naka kaneni eamua akimat naka atamarea kome atasaka atasaka cha deng etembeana lotunga kanga etembeana anibo akwaar naurianikinoria abu tosakak ngae labda bu iche taan niajekon etau bu jik tama uyonga alosia atouny iche taan kanenia be aurienikin bo kolong itaan nginia aurenikin kolong mam ngakejen, emam ngikilinga luenyeunio asakar kime aina iborenia kingarakinor itaan ngini na ingarakinea iyong akwaar nginaa si etamari iyong ejok noi kotere kwa sababu kingarak iyong ayong akwaar naa, akimat ngina kolong niti eyakar ngikilinga asakanari ngesi deng labda kedonyi labda ngaturei, naedonyokinio ngaturei nua kirimo nika ati labda kimuj ngaturei nu naedonyokinio labda ngareria yea kiusaea togeliunea akimuj nakeng akwaar ngina ani moi naboa bo todonyokinio ngaturei nache kingolik ibore niarai rais adonyokini ngesia aya jik erimorea anibo akwaar na eurenikinor tasakak ngae akwaar ngina, be ebalaa be eya cha ngika dea be aurit change, be eya jik ngide lukaa nea nyepote jik kengolikis ayong. Be ifanyi ati ekasia, ifanyi ati ekaasia, be obuni jik nyebuni jik todok ajiar bu kengolik ayong. Aurenikin karika jik itaan en emam nyedonyi tani ngaturi, mam nyedonyi ibore yeyote gurekenikin jik. Itaan ingarakini pe kingarakis esi ngitunga luche li ikote koma ngijiranin. Nakis akumuj, sasa bu itan jik niajokoa tau ni elomalit akuj toona totau lokeng yun akimuj jik yun alootom kol loking. Ekaasi echamikina ifanyete ngikansule lua akop nakaa kechi nguna. Itaan tokona ni ikoni kama ache kimat na iboi kama anieboiyo ayong, eureni alootomi akai. Emakar tani ngakonyen, lakini akimat nginaa nakolong abilarea, iboyi alotooma akai, eyei robo cha itaan ni ingarakinit akimat ngina ni eunini cha ibere einuni jik nyimiekini jik idia ngini kongin. Ani ebong edolunit, lee edolunit, anibo iyong itaan sasa ni imakar mbele na nyuma, nikama imakar iyong ngide, kolema kolong akuj, na ngekejea nakoa kolong ngesi ilosio iyongoo, imujae iyongo, aniurienkin, tourienkin ama tongual ama tomudukan, tongopa ngakonyen na iteo akop. Nyani itaan ni kiriki iyong nyani itaan ni kiyunini iyong akomuj, nyani itaan ni kidorokini. Elomuni akuj itaan ipei alotomi akijij ngina daang, tolem jik itaan ni kingarakini yong paka nakwaor na ebunio akuj kowom iiyong. Itaan ngini idongi ebarak loa apolon jaan toomi nitaa ngini. Ngakiro na iyani itaan ngini tani ebalaa itaan nginia, nakolong ekokinea nenia, itaan ni kengarakini ayong en, kiyani changesi tabala, iyonga akwaar nakolong mou ebunio akuj alemarea, evot lakon ekwang paka nadis, ebarabar lokon epiarit akuj paka. Emam ibere niarunon nikirukouni iyong, emam ibere nikarunon nikirukouni iyong. ibere ni arunon daang iyong iseuni kingolik. Emam ibere nikitapi iyong yeyote. itaan daang rikokini iyong tanyarae ayong, itaan nikikoni iyongae, tanyarae ayong. Erot lokonia, akivaar na kiomunio iyong akuj ngakiro nakarunok na kirikaunete iyong, alodere deng, kai deng, tama iyonga akuj be kolong boa, elasiang ache kimat, eronyi ayong ache kimat paka bu iyong tolema jik niti ejok, atonuka sua niajekon. Nyani niebunitor ibore ni kanyemi ayong. akuj asaki ayong ndide lukang lu tojeketa, akuj kisutor akimuj jik na imujete ngide lukang lu. na kirari iyong akuj na ikalounio iyong ngakiyo ngunaa, mam nyiwesekini akuj tolemaa, iteni ngakiro na iyanii itaan enia asubea kolong itaan ngini ngakiro nakajokak. echamikina ayong oleyea atachuni ngakiro najokak alokidiami itaan eken. nakolong abakar iyong itaan nginia, ayakaa ayongaa, totauch ngakiro nguna niti ejokak. totach tanyarae ayong atamarea akuj be kolong boo eronyi ayong ache kimat, elaasi ayong ache kimat, esumuji ayong ache kimat. nyani ibere ni ebunit akitesare ngide ayong ache kimat. nyani ibere ni ebunit akikokin ngide lukang. akuj tangaa robo erot lokang akuj tama akun angaar erot lokon anipe niyene iyongo tangaa. Lupe niyeni iyong atamarea itoruni erot lo engari kai na niwoseuini iyong toyen, kumbe itoruni tu nipala ni ikoni ne, ni itorunio tuni akuj engari erot konia kistour tani nikoku niche ebuni advice ache tani a nikoku anichi tamaa kok itaan ngin kingarak nen kinyara iyongitaan deng akimat mono na eyei nawi nakosi na eyei nenia ngide lukang ngesi ingarakinito, emakar ngakonyen eureni akitonyeun ngidee ngule tonyara akiboikin ngidea ngulu bila tokona ngide ngulua bitang pe kenyeuni tokona akimat ngina. Kebosikinit tu neni kebosikinit neni kerai kolong nyemito ngide ngulua atoyea ayong dengea toyei cha akimuj kigangite iche taan eman tani kolong sua bitang kebosikinit akimat ngina toomi kai kotere ngitunga lukeny luechamikina itegemiarit ngesi eloka dopetei eponeaneta sua ngitunga lua aria ngijiraninia ngesi kingarakinit etonyoutu ainakisi ngakipi eteperikisi ngesi eyakar tanang sai akumuj dae jiran nabo ngesi ingaranakini akimuj eodonokini, lokokeng ebunene labda bahada angirwa baada angirwa ngesi eyakar tanang sai, na ebala akimat ngina akwaar na ngesia tonyarae ngesi idekakin iyonga tanyarae ani adaunor na eponeta ngichan yeyotea nikimisinga ngesi tanyarae ngesi koki nen tanyarae ngesi erot loatori iyong danga tama iyong akuj kingaren alu kitutupak ngesiapiari ngesi erot lokon loaitorit iyong. Mam ibore niarunon kirukouni hata ngidekesinei ovyo ovyo be kitorukout iyong emam ingarak iyong itaan niapolon jiik epiar erot lokon daang.